Raha hamakivaky an'Azia <hesitation> amin'ny hongora zaho a, raha ataoko homaniko amin'izany longany, sy mainsy manana carte <hesitation> amin'- an'Azia zaho, de avy akeo vola ataoko a am-paosiko akegny ragno a, mitondra vasy a, de mitondra tenty a hoandriagna refa alina igny ny andro.